I fitaovana hita amign'ny ordinatera ndreky é voalohagny mo loa izy misy karazany aroa misy le mipetraka anaty biro fô de misy dreky le ndesigna mandehandeha regny de raha hita amin'azy ahitana ecran voalohagny, avekeo ahitana sourie, zagny raha hita amign'ny ordinatera.